Na chana rune thu uchiga pero nthu uchiga la tsi'e tsi'e na la este tsigan tsichu tsigan tsichu para la thari chujni tse thetse'na na ntha chigan nthila tha xi sinthi jmala pero thi sithuxin thu sangu jua o sithu xinchi thange inchi xintha me xra thu'ia porque para sarigi jni ya para tjua nthu hasta xronthu thanda thi xi thu thexruthe nda nthatsji'on ntha guchi ntsithu ianda o thaxrethu nda thana nda thasingii nthola sathe tsjo chaa nchola mientra que ntha tsi u xraa ncheche be'e ne ro nene o setsigo ka o xa o xa tsange na those'e nala thontha rajna na tha unala tha sange sange inchi clavo sange inchi ya sinthate ya la ndaxra katse ya xi chanaa rune ni ndaxra xruala yala sang'e genthia tha para sindathe thi sankee xra ndaxra xrua xro jni chana ro uneni ndaxra <hesitation> nchugua ni na yala thanke xuthi gatho ya thanke para ni nthia tsunde'e thi chijno uchia thanda sineni pero que guxri xechian benina nthi jia gia sinthe thi tiempo xi ngu nthia sinthe go nthia sinthe thingo singo nthia sathingo besingo nthia sithingo bese que si uxra ncheche gunixi nthi thi xrinchi niru ni. <noise>